Alura prima coza s'a ie ël sul tantu caud ëntà cerché d'cuaté cun l'umbregiant tüt lon ch'a s'pöl e cerché dë teni teni da part tanta pi eva ch'a s'pöl e cuindi magara büté d'vascun cun pes da mila liter e pìé l'eva da li cuandi a serv